<noise> Dwumadzi a wodzii a mokɔree a minyaa esuadze wɔ mu papaapa yɛ dɛm Winneba Esuapɔn dwumadzi bi a wɔyɛɛ ma <noise> hɔn a wɔ- wɔsɔɔw hɔn adzesua do ɔyɛ "The Eight Interdisciplinary Multinational Conference". Ɛhɔ no mokorɛ no yenyaa ekukudam abemfo ekunyin ahorow ma wɔkyerɛɛ hɛn mbrɛ ma wosi wɔdze "AI" edzi dwuma wɔ adesua m'. Iyi boa m' papaapa osiandɛ ndɛ hɛn adzesua no "AI" abɛka kwan a yɛfa do hwehwɛ nsɛm no ho. Ne dɛm ntsi minya <noise> dɛm esuadze no mebaa fie no kwan a wɔfaa do kyerɛɛ hɛn dɛ yɛmfa "AI" ndzi dwuma no yɛyɛe. Mebaa bɛyɛɛ bi mma muhun dɛ nokwar "AI" yɛ adze a abɔbɔoa hɛn na yɛdze dzi dwuma wɔ nwomasua m' na yɛyɛ ne yie a ɔboa hɛn ntsi ɔyɛɛ menya esuadze bebree wɔ m'.